Mappekko carana burai lima e ko malau i yakko malauwi limattaq tappa laokiq joloq bissai wae ko pura tabissai wae taparakkoi joloq nappa tataroi pabbura cellaq ko purani tataroi pabbura cellaq tatajenni maddakko ero limattaq nappa- nappa mattapuqtu matuq ko mateqni ero tapuqna tanranna meloqni madising ero limattaq